Zaƙwawina yabu wurɗa gyullhu bughima t’ivana, nahakhi sin de ghinghin maniya kwa kati, ma nahyusin tikwi-tikwi ma Umma kawan khin Lthini kawu badiyana kawu nginai, khin wi ɗin kawan bu ma ndaka ummau, yu bujama, manigwan ma ndaka nassin Yu faka naghima we, mani kati khin Lthinu, mani kati khin Lthinu mabe ngir-ngir khin Lthini, tuku-tukwi ya fakama, manigwan ma bau, wi aku kuʒa p’iatin tu ndaka tu ɗa Lthuwa te, tani ta kwa kuʒa P’itin tuɗa Lthuwa te mani kati-kati khin Lthini mabe ngir-ngir, ma Lthuwayiya gma ma ghanimu Sirna cabu ʒha ma ghima sirna, mani mbandana mu ʒukwa ndagwi bandana ya ʒukwa ɗi kyakyiɗai, ɓandama ya ʒukwa ɗi Runbu, ɓandana ʒukwa ɗi-ɗi—ƙwalha lɗin maba we maba ɗi hau ɗiɗi-ɗiɗi-ɗi pahyi ghama, tani ba ʒuƙu Lthinana, Lthinani ba ʒaƙu Lthinana ilthina ɗaniba gyullhubu Lthinana, mabawe dayu-dayu, dayu, dayu, amma ɗin ma khin ʒakwa wani nighin ngirngir, mani khin ʒaƙu wini katu, wana-wana bu ʒaƙwini kati to basi bu ba a badiyi wi ami ghi kuraum. A biyi Ltha, ta sai ta p’a ʒakwawini kati, andaka gma khiya p’a, andaka khiya Lthuwayiya khin Lthunu, Sai wi kawan gaari P’ata, ko m’miyi P’altha, sai ta ndaka a ndakhi ghi nata ʒukuwanasi, amma wani ma dai Sirdaij ma Sirni dai, ɗin mabe yuuwi wuti rufu-rufu-rufu ma badiyaya ɗi kutighima kowini ngir ngir, ngigir ngigir, kowai ta ba ma-ma ma Umma kwana khin Lthini, ghamawai ghima tsigyimu be-e, ghi Sirni hyi ghani Lthin be-e cabu ʒha gwamana, ma laya ma pa ghame ma haɗa, ma pa ghanghuma, dighan ɗin ghi yani bu ma laya ca Sirʒakwai ca piyau, ghan ca miya ɗi kinghima, mani yadda ma layi be-e ma layi ghan ca miyaɗi kinghi ma, ma Lthayuʒi gwan kuwi kuwiʒi co co cani ɗi kinghima, ghamu we-e Ghinshina ʒha ma ma p’a ghanghin capiya ca Sirʒakwai.